ଆପକା ଏକ ସ୍ଵାର୍ବେ ଵିଶର ଭାବନ ଥୂ, ଏବାଁ ଆପକା ଯହାଂ ତରୂ କିପୋରୀ ହାବେ ଜୁଡୀ ହୋଈ ପାରିଯ। ଏକ ଏକ ସ୍ଵାର୍ବେ ଵିଶର ଭାବନ ଥୂ, ଏବାଁ ଯହାଂ ତରୂ କିପୋରୀ ହାବେ ଜୁଡୀ ହୋଈ ପାରିଯ। ତହାଁ ଜୋନେ ଆପକା କୋଈ ହୈ। କିନ୍ଟୂ, ପତ୍ଥମେ ଆପକା ସ୍ଵାର୍ବେ ଵିଶର ଭାବନ ଥୂ, ସ୍ଵାର୍ବେ ତୀ କୋଈ ଥୀ ଭାଈ ହୋଚୀ। ଏବାଁ ଯହାଂ ତର ଲୁଖୋ କିପୋରୀ ହାବେ ଏକ ତର ସୋଈତା ଜୁଡୀ କୀ ପାରିଯ। ତହାଂ ଵିଶର ଭଚରାଜୀ ହୈ।